Rèézà, ù ɖi iku màa anami ni koko, bɔ̀gɔ̀nì ɛnɛ́ɛ̀ búni be ni koko iɖa. Bìà be ni koko ílɔ̀. <hesitation> bìà be koko áhà lèe. À nà mi ni koko koŋ iɖa koŋ sú <hesitation> bòo gu rèézà áhà lèe ɛnɛ́ɛ̀ úni tè yi agagaaga elíì. Be mi koko ílɔ̀. Bɔ̀gɔ̀nì ɛnɛ̀ kíni bú ne ni koko ílɔ̀, <hesitation> ìyi, ìgbè, ìgbè le búáá. Kíni bú ne ni koko iɖa. Kíni ɔmi fínɛ <hesitation> rèézà íku màa úni ɖi. À nà mi ni koko <hesitation> eze yitèpe wèe, gàké iku màa kòŋ sú bòo gu nèézà, ílɔ̀ òkokonì iɖa kóŋ sú bòo rèézà <hesitation> À nà mi ni koko áhà lèe ká gàké kini ná ɖi iku ma bo koko ìyì wèe ìyì wèeè sú <hesitation> be ni koko kíni ká àlɔ gàké, ílɔ̀ nì ìɖa kóŋ, ìyì màa bà koko nì iɖa kòŋ sú úni nyi bòo gu rèézà. Kíni ɔmi fía sònìà áɖì kayi ùŋò màa zìfía ikle sònìà áɖi kayi kíni ɔ̀mɔ̀lɔ fía ee. ɔmi bá nɔ̀ɔémì rèézà lu màa ɔmi fínɛ̀ ìfínɛ <hesitation> rèézà rèézà le màa bàa yá ni ràzúár bìík ì fínɛà rèézà le màa sisi nyo sãsã sã, ì fínɛ kíni ká. kíni ɛnɛ́ <hesitation> úni zìi yá à nàáa zo bu kínì ígbɔ ɔwɔ bu kínì úni à nàáa tu làámù nyo kinì èle kása nì zo koko gàké <hesitation> rèézà màa ba kpalí ni rà zúár bìík nɛnɛ́ɛ à nàáá ni ɛ̀buɖò nì <hesitation> à nàáá nyó ɛ̀buɖò kínì èle, làámù nyo kínì èleè, à náa nì koko iku màa ɔwɔ bóò koko. úni kíni ɛnɛ́ úni na nyàmà agaga à nàá zifò gu ki babanì kíni ɔmi fínɛ̀ sú uhoho ní màaɖu ùú jɔ blù ràzúár bìík màaɖu sú kaɖi bì bóò gu kéem gagla gu uhohonì màaɖu kínì ìí jɔ blù úni na nɛ̀ ènì kínì tá nyàmàà.